Dimmo che gh'örieiva tutti doî. Però se pròpio beseugna çerne fòscia l'é megio... Mah, no ô sò in realtæ, perché aveighe tante conoscense o t'aggiutta inte tanti campi. Donca avei tante persoñe che se conosce a no l'é unna cösa ninte, ecco. Però l'é giusto aveighe ascì de persoñe, di amixi, che se ghe peu confiâ.